Buda to jenis jenis na te bangke, yato bangke bangke si <hesitation> anu raka bangke si siddo' raka atau bangke bangke sibuda. terus ake misalkan bangke bangke si siddo' ri bisa di palakoi minyak minyak gosok. Atau bisari di biarkan bammo te bangke mane mane anu kalena ya. Mane apa, apate mane mondo kalena ya ke bangke bangke si siddo'ri. ake misalkan bangke bangke sibuda biasa. atau Kentara kentara <hesitation> harus pi di palakoi daun daunan biasa atau pijampi pijampi kampong biasa atau <hesitation> pejampi jomai rumah sakit. Terus to yato bangke bangke sibuda biasa <hesitation> biasa to ke maleki ma' motor. Pasti <hesitation> ronnoki ma' motor atau ma' balap balap ki biasa pasti sibuda bangke sianuki to bangke parah liu miki pasti lakoki rumah sakit biasa ma' pijampi atau na jai' biasa atau semacam ulunta raka <hesitation> tesse raka atau leteta bangke lecet lecet pasti lakoki rumah sakit na dibersihkan i dokter jio.